لو تبغى تغير إطار السيارة أو الدراجة أول شي تأكد إنك واقف في مكان آمن للسيارة إستخدم العفريتة لرفع السيارة بعد ما تفكي المسامير شوي، إرفعها بعدين فكي المسامير بالكامل وشيل الإطار ، ركب الإطار الجديد وإرجع المسامير وثبتها بعدين نزل وشدي المسامير تمام. بالنسبة للدراجة نفس الشيء، فكي الإطار من الجنزير وركب الجديد وشدوه مكانه.